أحب ألعب كل Ofdute لمن اكون لوحدي فيها تركيز حماس أقدر أعيش تچربه الجيتار و التكتيك أحيانا أسوي تحديات لنفسي عشان أطور مستواي أستمتع باللعبه أروح من مرحله لمرحله و انا عندي قوه و أشتري أ سلحه.